اساس الاعتذار انه الواحد يكون حاسس بخطأه من جواته، من جوا نفسه، عشان يقدر يعتذر بالصورة اللي قدامه يصدقها <hesitation> ويعتذر، ما يبرر خطأه، ويقول انا غلطت وانا اعتذرلك وانه ما حكررها ويحاول انه ما ترجع تتكرر، عشان يكون كمان في مصداقية بينه وبين هداك الشخص.